Ny zava-dehibe tokony fatarina momba ny olona iray alohan'ny hanambadiana an'azy an, ohatra hoe ny <hesitation> ny fiaviany izany hoe olona tsy havanao ve ohatra ilay olona, dia eo koa ny mombamomba an'azy, ny fomban-dry zareo an, dia, <hesitation> hoe ahoana ny toetrany izany an salama saina tsara ve izy, a, <hesitation> mit- mifanaraka aminao ve ilay toetrany? Mifanaraka tsara ve nareo? De izay angamba no zavatra ilaina.